Tamin'ny tao telo amby efapolo amby zato sy arivo zany no niforona ny fanjakana Portigay. Lafa nahazo ny fahaleovan-tenany amin'izay i baka amin'ny lehilahy antsoina hoe Castilà izao lasa fanjakà manana ny maha izy azy.